لا أنا بحب أنواع مختلفة من الموسيقى بحس كل موسيقى ليها كود يعني لو عايزة استجم و ارتاح افصل دماغي اسمع موسيقى هادية لو حاسة ان أنا مبسوطة و عايزة أبقى اسمع بقا أغاني تكون فيها دوشة عشان تدخلني في مود انبساط كده بسم مبسمعش حاجة معينة يعني